اجستي المفضلةاءءءم أني أنزل مع الشباب، اتمشى، ناكل حاجة، بعدها نشرب ممكن نروحععع ندخل نتفرج على فلم ءءء نروح أي مكان يبأى فيه اكتيفتيز كويسة بتنشط العقل أو الجسم دي حاجات مفضلة